जोष ईरान ए ठो सेवो एक मुस्लिम देश हो। तेइके भी नाच गाना खूब हो और तेइके से कबड्डी मुझ खूब रुचे रखो पर क्रिकेट मुझ कम ही भाग लो।